Gne kiraro avao koa zany misy e karazany misy e chaussure ouvert misy e chaussure fermée fa io zash samy managne semeliny da gne sanany misy lacet la ohatry koe tennis izy e sanany misy taditadiny la ohatry hoe kapakapa izy da <hesitation> izay <hesitation> izay avao e karazany ah misy avao koa e talon io zany laha ohatry ka hoe kiraro misingy io e zakaisika.